जेमे अन्देसकर् मि गे तेरो है जेमे एन्चोउरगेमेन्त् लबो न हैएम् फ्य्सिचल् अच्तिवितिएस् नि बगय्। जेमे रोले मोदेल् जनने दिखेनिअ इसन्ग्। सैजन्ग् जेमे नि अन्दय् सकर जेमे खतिओ थनय् अन्देसकर जेमे कै। गबन्ग् अच्तिवितिएस् प्रओ सेलम् न हगन्। जेरो। दिसेल इदेअम् दिरेम् न एन्चोउरगेमेन्त् हनय्। सैकल् सल न एन्चोउरगेमेन्त् हनय्। गिले नै प्रओ बहग्र लभनय्। गरि हर्प् सल म बबम् वेसत् प्रओ बरय् नेकोदम् नै। प्रपर जेमे बहग्र लभननय् बेसेपो बैरनि अच्तिवितिएसो बहग्र लभनय्। हैए। जेमे ससे रोले मोदेल् जनने दिखेनिअ इसन्ग्। भेसेर जेमे जन् लबस सेलम् हगन्। स्च्रीन् तिमे एको लिमित् खलम् ननय् जेमे। भेसेने सिन्ग ओदिन् छिथ् लन मनय् रन्। अरिअन् जेमे चोन्सिस्तेन्च्य् लेवेल् कोर्को कोरम् न खलम् हुन्गन्। उल जेमे बेसेने एन्चोउरगेमेन्त् हनय् हगन् फ्य्सिचल् अच्तिवितिएस् प्रओ बहग्र लभनय् हसिनय्।